Ny fagnabeazagna ndraika zany magnana anjara asa maromaro agnatin'ny famolavolagna fiarahamognina <noise> anisan'ny zegny zao ny ôlo ko- kô beazigna de magnaja ôlo izy agnaty fiarahamognina, mahay mihaigna izy ary tsy reraka izy magnano sao agnatin'ny fiarahamognina, <noise> fa raha ôhatra zegny misy ôlo araiky zegny tsy de nibeazigna loàtra de somary magnano raha tsy manjary.